'Ngo si 'hiaj nej chuku chuku kaniki baa ro'min 'ngo chuhue, 'ngo chuhue ni 'ngo nikan' nun ruhua chuj 'ngo nikan' nun ruhua xuj tukwin xuj tukuá xuj, 'na' 'ngo sí 'ngo sí kij tukwin xuj tukuá xuj, chiñanj xuj achin xuj nnanj achin xuj tamanj tukwin xuj tukuá xuj, si ba sika' xuj ta 'hiaj xuj taj chuhue sani tukwin nnanj xuj tukua xuj, nitaj si atoj xuj si kaniki ba xuj ta 'hiaj 'ngo chuhue, 'ngo cha'ñanj 'ngo cha'ñanj sani si katoj chuj si chinaa achin riki chuj, nun ri' chuj kuni'ñanj cha chuj sani niin min ora nej tiempo aché chuj kwenta kiri chuj cha chuj, taj si atoj nej sí nej ngwii ni katu chuj chuhua chingá katu chuj 'ngo be', ki'hiaj tu chuj chuche ki'hiaj tu chuj ta ba maan rasuun man kiri' chuj cha chuj, si kaniki anin ruhua chaa chuj tan ta nitaj si atoj chuj si nej sí nej ngwii ni atoj nej ora taj ni ora ñan' ora si'nin atuj chuj be', 'hiaj tu chuj chuche, 'hiaj tu chuj kolo, 'hiaj tu chuj 'ngo chachij 'nín, 'hiaj tu chuj 'ngo stane 'níj, 'hiaj tu xuj nej rasun ta si kaniki anin ruhua chaa chuj, ta huin 'hiaj cha'ñanj ni 'ngo chuku cha'u si 'hiaj 'ngo cha'u huin itaj si atoj xuj, hiaj sij ora ka'na' xuj inn kaguaj xuj. Riki ka' huij ka' hua'ninj ora maan 'ngo nikan', ni ta xuj taaj akuaj xuj akuaj xuj rininj xuj to sisnu'un', ta 'hiaj xuku ta 'ngo bé ke ta 'hiaj chuku lí ku'naj kokuíj, nitaj si atoj xuj 'ngo nikan' ni akuaj xuj si kaniki ba nej xuj si nitaj nnej riñan nitaj si atoj xuj, ora taj kakuaj xuj kakuaj 'ngo nikan' ni taj si nanun ro' otaj ora maan, sani a'nin' ro ni ato' maan xuku lí ta ni 'ngo nikan' ni nun ruhua xuj akuaj xuj ni akuaj xuj akuaj xuj akuaj xuj 'ngo nikan', ni akuaj xuj si kaniki nun chuhua ra xuj ta'nga ta 'hia te 'hiaj unn nej chuku ro'min chuhue ta nej, ro'min cha'ñanj nej bé ta 'hiaj nej chuku ta ro'min chuhue si tukumin xuj cha'ñanj, ni si katoj xuj si ta'hui xuj si kache xuj kiri' xuj cha xuj 'ngo cha'u, bé ta 'hiaj xuj bé ta huin si-sun xuj 'ngo si 'na' 'na' kataj sna'anj xuj riñun', bé ke ta 'hiaj chuku kokwi lí ta 'ngo nikan' ni tá xuj bé si 'na' kataj san'anj xuj si 'ngo si kamin, nej xuku lí ta ni ta kaniki 'hiaj sun ruhua chaa xuj, ta bé chii' taj xuj nikan' ni aché nikan' ni bé ta huin 'hiaj nej xuku lí taj.